Madyu yë tu'ts myën ji'i tu'ts penbë ji'i na këxpë ji'i bi'i amet's tat'spë, ji'i je'e pikpë, ji'i pikëbë ji'i bi'i na yaxpë y madyu jedun tyun ji'i bi'i chukpë ko'o mich najtyë nëdyum kayanyë pues chuk je'e bi'i sarten mi'ixayn y ji'ib kay mukyë dun myaj këwayn neyb ko'o sopa o neyb ko'o t'sëdyutyën pen tut's unkë ko'o arroz xodotayn y pë mich xëjk xoxayn o t'sëp xoxayn o kanë myaj këwayn je'ts je'e pikë tu's mixaynbyë madyëbë bi'i na mëjue y jij'i mas mëjpëbë ko'o najk nëmay kayayn mukayn y mëjpë je'e myaj tunëwaym pën tut's.